miyiɗi zobo mi yiɗi kunu, kunu bo mi yarai kunu jaɓɓe, mi yarai biiji mi yarai kkunu shinkafa. To no ɗum haurtirta kunu shinkafa muɗun, bondi neɗɗo wo'inadi, neɗɗo to wo'inidin tefa biriji, mudum tefi kolshi mudum wo'inadi hanjuma somna shinkafa muɗum to somni shinkafa muɗum to ndi sofi sai yara ɗum markado ndi dum markado biriji goɗɗo wawai hautokidum, goddo bo wadai dum fere fere neɗɗo to hawtai ɗum ma to to wadi ɗum fere fere shikenan sai warta. Taa warti aacho nga. Neɗɗ to butake ittu ɗumo ɗumo wo ngan adiyam hinkafa dam neddo sai wa'ina nɗiyam birij ɗam. Neɗɗo to wa'ini ndiyam biriji danto hewti e shinkafa kenan, neɗɗo sai wa'ina ndiyam biriji ɗam to wa'ini ɗam fofoi ɗam foowi, to har don nyufi ɗam warai dan waɗi ba dam Rufai neɗɗo sai hosha ndiyam shinkafa muɗum ai wada nedrdon, to wadi to ndi fuddi modduki e jillita e jillita sai jippina to ndi fuddi modduki sai jo'ina e jillita e jillita sai hosha ndiyam jaɓɓe muɗum to Hoshi ndiyam jaɓɓe sai wadai nder don seɗɗa. To wadi seɗɗa neɗɗo yi ai ndi laptai ndi beddi labuki ko bo ndi <hesitation> ndi beddi modduki neddo sai wada sugar sai dum henda wada ka yarki. To nonbo to zobo neɗɗo watta ma zobo ngan goɗɗo somnai nga goɗɗo bo dollai nga. To goɗɗo to wari dolluki nga sai wukka kanwahal mun seɗɗa nderdon saboda lammudum dum dun usto ko bo goddo itta dum ma gaba go- o to jippinidam dan feuti neɗɗo sai tacho dan neɗɗo to tachake dam sai hosha wadda sugar mun goddo waddai kayan yaji mun wada kanfari mudum waɗɗa suga ɗum wada goɗɗo waddai joly jus mun waɗa nder don waɗɗa <hesitation> naa wodi ko be ngaddi joni, wada bevi mix mudum nder don dam modda dam wada ka uroki soda wodi uruɗum goɗɗum don sodaka entare e kanti. Neɗɗo soda donma, to sodi wada sai non a zobo muɗɗum e dani uura towoɗi firic sai wukka dam nder firic to waja firic bo neddo wawai soduki qanqara sai wuka nder don neddo to wukki qanqara eder don shikenan sai henda yara. Non bo to kunu jabbe neddo yidi ma to kunu jaɓɓe neɗɗo yidi wakki ma goɗɗo wawai waɗa ndi markade ndi to sotti ndi ɗum unadi ndi wawai sotta ndi ɗum unadi nadi warta shondi sonna ndiyam jabbe mun neɗɗo sai wa'ina. Neddo to wa'ini ndiyam shokam to dam nyufi sai hosha shondi mum to Hoshi shondi sai jiiba shondi din e ndyiyam jabbe ɗam. Neɗɗo to jibi shondi e ndiyam jaɓɓe ndiyam neɗɗo wa'ini dow katane bo dam yuufi neɗɗo sai yetta waila dow ndiyam shondi jibi e jabbe shikenan sai wadda suga sai wada sai dum yara. Goddo wadai kayan yaji goɗɗo bo watta, kowa entare e no yidiri hunde muɗun.